<noise> Ny kolotsay a Filipiny agny zao o! <noise> Da avy tamin'ny kolotsay Pôlinezianina sy gn ny Malezianina satria reo <noise> gn tena nitoboky tao taloa ela be tagny. <noise> Da io gn nametraky gny fotora ao aby. <noise> Da misy avao koa gn kolotsay Espagnoly mipetraky ao.